Bea a nkyɛ mɛpɛ dɛ nkyɛ mankotsee mɔkɔ n' yɛ edzidzibea. Saintsir nye dɛ megye dzi dɛ bea wɔhwɛ sene n' ɔyɛ bea nkɔmmɔ kɔ do kyɛn bea a wodzidzi. Ntsi sɛ ɛrokɔ sene bea na ɔno nkɔmmɔ wɔ w'adwen mu sen dza ɛkɔ hwɛ n' ankasa.